Italiya madaniyati san'at, arxitektura, moda va oshxonasi bilan mashxur. Rim imperiyasi va uyg'onish davri merosi bugungi kungacha tasir ko'rsatadi. Pizza va pasta va shuningdek, Gelato kabi taomlar butun dunyoga sevimli hisoblanadi. Ularni tatib ko'rish har bir odamning orzusida bo'lsa kerak.